Na' zalnaa' kualkier re mena' nzalna', nzalna' orbix'na, xagox'na, xayen'na, rexata' nzalna'ba nzo roaxa nzo choo' lyn'na, gabxi lyna, tson gal nzo zii'na, chop xii'na, gal buaya'na, ben xaga' popa nzoxa'x.